ilgwe nona̱ dade yek na damat ga̱na̱n wu. na farko luu ga̱na̱n wo sa ʒakni a tukabi musamman lu lishti de a ka sowu ka̱lu da yawa, a ma – alti – lu lishti niɗa̱so mil jimin wo hal na̱k ninge sa̱ nida babu lishti sannan ze ga̱ tle mago niɗa̱ so. Hal. Nik minge yawanci ga̱na̱n so sa̱ na dlat ze – sai sa̱ suu dlalka a sa̱ ɗuki, dla na tlati – mal na tlati – suk mus dabbobi gwe ma̱ yisi go suksi ka̱n a ma̱ tla ʒe. a. Sannan go ba̱ tantu nini da so babu luu ga̱ gyaʒi gwe de po na̱ ɗade-ɗe pawe tantu niɗa gwe ɗe pa we mota ate de, gobnati gaba̱n ka pa̱l, wu ko ɗena̱m niɗa̱-so. So ilgwe ɗe mbala̱n wule ilga̱ moniya ga̱ rayuwa gwe ta̱n yisi ɗe nak na̱n ga̱n go cit-cina niɗa so – ga̱ cit – cina a gyaʒi kam. Anak kangwe a dla̱m tek – wu mbala̱n ka̱n ma̱n lamti cit-cina ga̱ ba̱n, asa kol ʒhini, bayan kolti ʒhin bayan kolti ʒhin de pa ama̱ kollu ama̱ rasa kangwe de pa ma yilli illi tet ten – tet ka̱ʒhin zuwa – tet – ten mbi tantu sa bonna lishi tantu. A sannan ma̱na pama- sano kam wo mu goɗe sabonna̱ galu wo da̱nti lafiya ni ɗa. Ayagi man palti suk shuwagaban juwen apa bitiju. Suna iya kokin gwasan a nya nisi jalo. Amma ilgwe wule moriya ga gabani momabiso nak kan gwe a hamnden kamar para daso, ʒe ga tla ning daso. Lu lishti inuyupi nin dạsp a si duntu nin daso a balan kan juwe ma ma dadwwi sama na shekani da yewa ma nida kali bima da̱m kalu jonso ama nida kali amma yekka̱n harniknigge ma̱na̱ pan na damuwa juwe ma nidaniwu. A sanna ga malgon nini ɗaso a nya gwedapa ma man gento gwasi ata tulliniwu. Yeklaki har naknige ma nida amma godiya ga nya maniten ilgwe ɗepa kidi ginan bakina an dani tandan lapiya suk kokkowu yek su ɗageni hankaliso, ma nida mana danti iya grofodo ga kan gwe pi paeuwade tand lafiya suk balanwu. To so jonida. Ana biye gwasi. Mo balankan gwedepa har nakninge ʒakni a tukli Jeti de sananpala lu lishti si go yeks nida a lubi gweda pa harnaka ninge illa pali nidaso. A koɗa i lam taka palli mago kaman kana lamti tak pal sana’a ilgon go sai nikda a an. Gwisi mago bi nidas to so saʒakni tukalli sosai na w iljuisi.